Mam san bɔna yire gee ti saŋa la gee la mita anuu ma'a ti n di wuntɛɛŋa dia, sɛla ti mam wan iŋɛ de la, mita anuu wa kan nyaŋɛ dugɛ dia di amaa n san yeti n bum gaari, mita anuu la wan nyaŋɛ bum gaari di, bala la mam wan bisɛ gaari, iŋɛ sikeri pa'asɛ, iŋɛ sukaam pa'asɛ, iŋɛ ko'om iŋɛ gaari la puan, silegɛ basɛ, ka'ɛ sikeri la, la sukaam la iŋɛ bini, gurege gurege gurege, nyaa di ti saŋa la ka zɔɛ mam.